Më yë minëyen nebya ëjt's yë nixan amaxa'an am yë refrigerador jue yë dun tyumpë pues këxë dun ji'ibë padaga'ab në ko'o atyë dun myak ju'unkojanyë, në ko'o naj dun toka'ampë këxë ti, tëchñë, bi'i paknë jadun du ji'ib myaj tëchkë'ëpë më yë ka'ayën, jadun yë ji'ib yë ji'ib padaga'akpë wen yë dun kyaxu'un wen jadun kyamatë jadun yë dun tyun pube'ejë yë dun, jadun yë dun mka axchyamet mkatiuk najk jadun mëtpë jadun du ji'ip majk yaj tëchkë'ëpë wen jedun oy iët.